Menurut ngoji mane nanga diri nanga diri menurut ngoji nanga diri mane bisa ba robah nanga akhlak bolo, nanga karakter, pokonya nanga kepribadian mane bisa wa rubah, sebab o kia ngone mane kan nyawa wo wo lahir dalam lingkungan, keluarga, jo keluarga, jadi ngone ngone mane nanga kepribadian nege harus wa wa tanamkan nege yang i ofi- ofi, jadi i dadi ua ngone wo wo pake o kia nanga akhlak yang i kia i dodo i torou nyawa ika, sokmanege dika.